A porque itzkuintzintli tla tikmakas igual moyolkokowa tikilis ya tzahtzitias ik nepa, ompa ya tla ksemi mitzitas ya mejor motlalowa, ya este mitzmawili, mistontzin igual tla kahki kuali titlakuah contento, pos ya ompa nekah mopan motlali tikitas ompa ich nekah mokxitlampa nentinemi, pero tla igual tikmakas tikualan, mitzitas ya mejor motlelowa kisa ich ventana, ya este ya ya techmawiliah ke.